Ny fomba famokaran'ny lokanga feo a, izy io moa zany a misy an'le zava-maneno miendrika gitara iny, de iny a no tazomina eo amin'ny soroka, de misy an'le hazo iny amin'izay akasokasoka eo amin'le tadiny iny de mamoaka feo.